أحب الاستماع لموسيقى الجاز لأنها هادئة ومريحة، وتساعدني على الاسترخاء. بعد، أستمتع بموسيقى الكلاسيك لأنها تعطي شعور بالهدوء والتركيز. كل نوع من الموسيقى له وقته ومزاجه، وأحيانًا أحب أسمع موسيقى البوب أو الروك لما أكون في مزاج حيوي ونشيط يعني.